لست جيد في السباحة لأنني لم أعتد على السباحة منذ الصغر و اذا كانت هناك عاصفة لا يمكنني ان اطفو فوق سطح الماء اثناء عاصفة بحرية و بالتالي ساكون من الغارقين و أتمنى أن اتعلم هذه الرياضة لأنها رياضة جيدة.